À quande da zoeno anavo à fâ o bagno a-a Foxe, che gh'ea ancon a spiagia. Mi, se penso à unna spiagia, penso à quella che no gh'é ciù, pensa un pö ti comme son misso. Pöi me vëgne in cheu anche a brandiña con mæ moggæ ch'a piggia o sô, e mi çerco l'ombra.